Vatane wa veni a maar vakav a vats patsan mukai tena vats vei kora ma ar vakav avats o rarava o siot a motokar ge ama ar vakavnara tata nora pa moni a toto pa vats va upas sova pa mea papana oia va. Mukai ta upas a vats rova kora kene tsiakoi pa ar va upas poia tsa mukai te tena avats enepa a ar pino pino akuk. Veni en vanu mana voni po torara. Tsenenao kavonoi paar a inu va upas osiot, oravarava amotokara ge ar vakav nara tata nora pa noni. A inu va upas na ra tata nora pa moni. A vat tsuna. A vats rova karo kene tetasunu po tariano hos vi pa soh kita tena a vats, ene pa a ar pinopino. Ene tsa mos a vats ene tsa an a vats, ene tsa susuvu a vats rova kora, <hesitation> kene ta a toto va upas. Pa mukai ene pa tse kita tasunu, povene to kita tena ta vats en kurene. A vats rova kora, ma ar na ra tata norah en kure rara. Patso kita tena vats e-erah sta kita tevoa nora vene. Ean tsa mos kamatem pova me ar vakav, o marasin nom tatanom inu haus sik, mana inei ama ar vakav kora koa pa vats rova kora.